Mardo andaal koode va'I pirawol o yehi o lari kode kesum ha asama o warti o yecchi ummaatoore irin koode o lari ummatoore seyi be ko o yecchi be.